تفاجأ ليش معناها و قال أنا هاذا منين جاء الشباك هاذايا و قال الباب و قال يلزمني أنا نسأل أمي وقتاج صار هاذا الباب و ااا في هاكا الوقت أمه دخلت.